Piisa minka ɓurani kan ko waɗi dee. Sabi miɗe yiɗi piisa sanne sanne. Ɗun ɓurani kan kerem, ɗun ɗoo ɓuuɓool mun ana heewi sanne. <hesitation> ko ɓuuɓi e ko wuli. Ko laatii banngal ko wuli fuu, ɗun ɓuranikan. E ley faamu an du, <hesitation> ñaande ko wuli ɓuri hokkude cellal.